درسی کتابونه ډیری ګټی لری دښوونکی دپاره یی ګټه دا ده چی هغه کولای سی خپل وخت مدیریت کړی او خپل درسی اهدافوته په هغه مشخص وخت کی ورسیږی بله ګټه یی داده چی درسی کتابونه داسی جوړ سوی دی چی دیو مشخصی دوری ، یاد یوه صنف اویاهم دیو مشخص ګروپ لپاره تنظیم سوی یی بله ګټه یی داده چی اهداف پکی ډیر واضی او مشخص لیکل سوی یی داهم د زده کونکی سره او هم دښوونکی سره کومک کیی ترڅو په اسانی خپلو د زده کړو اهدافوته ورسیږی ددی ترڅنګ د منابع وو یو واهده سرچینه ده که چیری موږ غواړو نن ورځ په موضوعاتو باندی تدریس وکو، نو دکتاب په نه موجودیت کی سخته ده چی اړین او دقیق معلومات راپیدا کو نو کتابونه ترډیره کومک کیی چی دغه ستونځه هواره کی او ښوونکی او همدا ډول زده کونکی ته دلاښه دزه کړی چانس برابر کړی